Väega lihtsä! Alostusõs tiit näütüses määntsegi kerge: kardohkakrõpsuq. Sis tiit määntsegi kõrraligu köögiviläpasta. Ja kolmandas tiit üte määntsegi mar'akisseli näütüses vai kallõrdusõ.